Eng' ane, komasta nyu eng' ane komastanyu ko kot ko mamii rapsihek iman ko mamii poipoyeet, ng'amu rapishek ko kiy tukul, ma mii kiy nenyoni puch pila rap chepkondok, amu akot ng'iwe tuket ipial ile mchaalis, aka ipu ne, ko chepkonde kei, ko chepkonde nepaishe mami mamii kei tukul nenyoni puch, akot sokoilach kei kochepkondet, sokoi itililitu iap ko chepkondet, sokoiamishe, ko chepkondet, sokoilach kweye, ko chepkonde, sokoii iwe imbar akot pikolse, ko chepkonde kai nepaishe, mamii kapisa mamii kapisa kei nemokoi konyo puch, chepkondet nepaishe.